Toh Ba wa yada tunnaki kokuma bularang ngah lumma za samson liazarus hassan ndomi nganje mbuna zambuk <hesitation> nganje ndi sonyi <noise> wa hul ƙyinkunung. Ba wa ni shamdang a si ngama yiri nga ma yika funa yan ngama yima nu̱ma, to ngama lhogha ghamdinang nake lendang wa nga ma yiri, ngah zun ba, iguranje nike ka daki nga daga manu ke ngah si, manuke ngahnje ma muke nga yirsi so ba wa lendang nga ma yiri mbu yir wa kus sugha kokuma yandanuke ngah si ngah ma yi ma lap ƙyinuke ka shwataki ngah, bu har mbu viti nagn, <noise> nga ma yir misali delta ma lab ƙinuke ngaka shwataki man vara si. Yang mbu nga ndi, ngaka konyi mbu ghunye banga ma nde ndike duki nu̱ ngah, zun ngah shir ndah, yan tanki ngah kwarang ndi ma ndike ngah viki, don hakime ɓeni nduki, ajendi nyi ndi kakina konum yin ndi nike diki ndi wara. Yan toka nah jim gurr <hesitation> ba gume wara tu̱ daa poni kwari ngangan poni konnyi ngan ye wara, tona wa mbu yee nike dya chin ba, ko kuma tu mona nyi nike a konnyi nyi nang ko nyi nuke ndiki ndi wara. Wa ngah, <noise> ngakayi konnyi nyinan yan mbunga yi konnyi nyinan tan zun nyi mike duki ndi gna tan zung kuma nga shir nda. Ba wa yenda ndike nga dasaki yenda dyi nike nga ma shiran yenda ndike ngah shirrang chin dyi nike ka duki ndi ngan ngaza ɗaa lapti dyi ndike ngah ka za asiri banga. Dye nike kuma nga ka zaki asiri bu man vara ndi dye nike ngaka shwata ki nduki ndike a kongol ndu nga ba wa tang shwata <hesitation> nana bangan baba banga ndi hata ku ndi bendi nduki ndike ma nga narang anjendi shipa shwata nga wara. Nake dyi ndike ka daki ngah, ba manike ngasi ma yi yama ngurri kap ndi wannadi shipa, mbu ta di ko mbu ngah ɗi ko mbu nga di manike ngama yirang, nga zung bawa yenda ndike nga zuki ngah zun dyingur anje zhum zhum zhum ndike to ka ndumaki narang, yang mbu ta nah mbu nga nah, monagna monagna ndi dyi ndike diki nu nga ɓa don Hakimi ngur sarchi ngura nje ndike toka gwaki yinoro mbu yiku zhum zhum zhum mbu har mbu viti larji ngan. Yang mbu ka hama aa nye sarchi ta konnyi yinang to, tokana magham kaa duma shwata roh toh gwa kyi ndike duki ndi toh so kam ndi wanngan ndi, <noise> ngam shim dugh nga hankali bu ɓeni ndukki, ba wa yenda ndike a si, <noise> aa ka dukya a fun, mbu har mbu viti larji naan. Ba mbu dai ta vin dam maa labti toki naa kon nye yinang yin kyi ndike ta shimdang, kyi nike to daki ye mamuna ro, taa shim shinang to ki nga kon nye yinan yanba. Magham ka shwata ro.